किशु मन् वतेर् प्रूफ् थके अरु किशु मन् न थके करन् वतेर् प्रूफ् एतु कर्ने न थके। जे धरक् अप्न चोत्तोन् कपुर् तो पिन्थि प गरमोद् खुब् चोम्फोर्तब्ले है। थन्दर् दिनर् जब अलप् उन्हर् कपुर् तो चोम्फोर्तब्ले है। छ्हेति वतेर् प्रूफ् पिन्थे अप्न खुब् गरम् लगिब गरमोद् दिनर् थन्दर् दिनर् दबो पिन्थि। अमोज् न लगिब एगने वतेर् प्रूफ् तो बेबहर् न करे छेतिय। वतेर् प्रूफ् अप्नि बेबहर् एतु कर्ने ते करे जने। धरक् अप्न बरोहुन् देले मोतोर् च्य्च्ले कपद् लोजि द बोलगल् कपद् अप्ने खुस्करि द बोलगल्। तेते रैन् फिघ्तेर् निश्नके वतेर् प्रूफ् छेते। लोग है करन् एतु पिन्थेले अप्ने धुनिअ एके जब परिब। जेत अप्न बरोहुन् तो अपु दिग्द कर्बोन् वरे पपितोरे पिन्थे सोह कपुर् हने। फिजि न जये गोतिके हेइ कर्ने अप्ने वतेर् प्रूफ् कपुर् तो दिते बेबहर् करो असल्दे। बरोहुन् बत <hesitation> वतेर् प्रूफ् तो चोम्फोर्तब्ले है। एतु कर्ने करन् अप्ने कपद् जब होजिले एतु दमर् बरोहुन्। जग अहिकोल् तेते अप्ने चोत्तोन् कपुर् पिन्ति जबन् वरे तेते अप्ने वतेर् प्रूफ् पिन्ति जब। लगिब करन् नहल्ने अप्ने फिजि जब फिजि कोले अप्ने जबन् वरे खुइ हेइ बोलेगो अरु गरम्। करेत् चोत्तोन् कपुर् तो पिन्ति फल् लगे एकने भबु जे दुत पधोति। असे चोत्तोन् कपुर् अरु वतेर् प्रूफ् अप्न दिफ्फेरेन्चे एतु है।